मार्च महिना जा बहुत रंगिन महिना के रूपमे मानत हए, का हेकि मार्च महिना मे फागुन को महिनाको शुरूवाति महिना के रूपमे फिर मानत हए । फागुनमे रंग अविर और हरेक जात के आदमी होरी पर्व के रूपमे खेलत हए । बहुत बडो तिउहारके रूपमे जा महिना के मानत हए । तव हिक मारे जा रंगिन महिना उल्लासमय महिना के रूपमे और रंगि विरंगी महिनाके रूपमे जा महिनाके लेत हए ।